Janari më kujton ftohtësinë dimërore dhe borën në shumë rajone. Është një muaj i lidhur me festime si Viti i Ri dhe një kohë për të shijuar aktivitete dimërore, si ski o patinazh mbi akull.